Este ja kasukuyo nu ñu kanua kuu ja este, este io yo este kantoutou yachiyo noun tintou io xi, xi noun io maa te kaa toto io kaa chaton ya jenada nu vuele iai kuu ja este kaskantade in este kuetou noun io maa te kantoutou jenara te yua te kasiche noun tiun kuo iio, noun tintou kuu io este kantoutou yachira jenara te yua te kaa toda noun io te kontiou yuuou jenarouu nu noo kua souou jenarou xi, xi intasou koo yua xi intasou katara jenara te yua chi yuni kasokura jenara te este yua mayo jenara nu noun maa vina chinoua xi noun intou kata'ou jenara chi nu naiyuu noun nai iri inu jasuchi taka iii, yuu, ja suchi jenara kata genou yuu tuo kaa kataou jenara chi vai maa kaa yuuou te matou jalul vina chi tuo kar kouti kai jenara chi kaiou ji, subou maa kaa jakou, ku jato jio intee nouvoute este voi vai yuu yuu io naioua vin toko chouu to cha niounu te kaaayou ja seiyo yuu chi noun kuntad kamu sonou yuyoua chi vina ja spi va jenoua, noa sii jenaroua tuo kaniou kuutiina xoo kuutou yuu chi maa iou este toko sonou maa nou tonoua noun kua kaniunouu jenara tuo nou ninaa xoo rita nou jenarouna ji kada hou yua ji este ja panoua tua kaniunaa chi maa soua ja kaa jikanou jenarouna. Te toka ja luli, ja sou vino soui tod kakun soui kouu jenarou tuo te este yua kaanitokuoua nava na maa kaka kala jou koutou ja luliou chi, ja vara maa kakou jenara toko ja luliou, jaluliou, ja naaou jenaaá chi na kuntaa jena´a ja va mai kaku jena´a.